Oravaq pandvaq hindäle talvõs egäsugutsit asjo, pähkmit ja, ja muid värke, tammõtõhvo ja. Käkväq ärq kohegi. Lumõ alaq vai kohegi maa alaq.